पेजकस पेज खोलना को और पेज कसना को काम आसानी से करें। जब पेजकस को नोक में पेज को नाखाई, तो वो अच्छी तरह से <hesitation> सही पकड़ी लेग। अगर गडी की दिशाम में गुमावग, तो पेजकस ताइट होगा, और गडी की उल्टी दिशाम में गुमावग, तो पेजकस खुली जाएगा।